Sakafo bio zegny bôkany e, amin'ny maha bio ananjy ze tsy nampiasagny produits chimiques izy <hesitation> de zegny zegny ilaign'ny vantagna amin'ny <hesitation> amin'ino edy zegny amin'ny fonctionnement, tsy eko tsara be mandiky zegny fô, <hesitation> ohatra ndraiky edy kô karaha hoe <hesitation> hagny nampiasagna produits chimiques, ohatra ataoko karaha poulet de chair zegny, izy iregny môkany karaha misy hoe ambigny zegny kô le k- ohatra hoe ataoko sarisary ants- sarisary zegny le <hesitation> mbola misy anatign'ny hanigny hoagnintegna iny zany produits chimiques igny de mety possible ohatra karaha amy viavy zegny tegna malaza hoe <hesitation> ohatra mihinagna lambo <hesitation> notsindromina <hesitation> hormone de mety tsy mampiteraka, ra magnagno karaha karaha zegny, tegny misy fiantraikagny be amy fahasalamagna.